مور چھِ پنٕنۍ رنٛگیٖن پَکھ مُختٔلِف مقصدَو خٲطرٕ استعمال کران، یِمَن منٛز شٲمِل چھِ: سٲتھین رٲغب کرُن، شِکارین خوفزدہ کرُن، باقین مورن سۭتۍ کتھ باتھ کرُن۔